Meda yarong ama arong amam animal irong da meda qalirong dori di vama bangagi, vat e qunung dirong ngari manatam Dap ma bangagi da meda va irong nga tilak, toqor name dangdang. Dangdang meda me dangdang dame du utilak sanga. Dut tilak sanga nani me dama ma, ma pusi, dut tet mam mena, meda urit palang mat nama pusi dama mesan Da qalut toqori, mar anga ma taem <hesitation> varake qunung dame eqa qaman de naniango napangang dut met nani anga ma ma dangdang Ut met nani ama dangdang, dut met tamena. Utet mamena ba sim mene dime yaka man gale mesan Madangdang nga muqun diak e mesan Ngat tuqudamga, ngat tuqudamga bap banak si eingo danak veram mut navar aqa Qa sut navar aqa roqori me Tolu qa sut navaraqo da ngua, ngua ponok savar aqa dap peram sapsap prut nasot kianga ma dangdang Sap prut nasot kianga madangdang ba simak. Nga tuqun diak e mesan Ngat tuqud diak e mesan mamena mena banak simak Simak dime e qa qamet gale Gebbi da <hesitation> qamet gale Gebbi roqori yake mesan kamet galam ga doqosi mat sangam dame enemas ak navuk dut tet nasat karak e messan. But tuqud am nasoraqa mamena menaroqori napangang. Sapsap prut mena nasoraqa ba ba simak da qamon mar ama sin-ga, <noise> duri nges, uri nges taqak e mesan burit nges, burit nges burit nges ba ba vasa qa, vasaqa namar a sin-ga si utuqadamga. Utuqudam ga bap basi vone savat ngararang dasi arsaqa mone ba sina muk samani me iska naqi Mena ba sinamuk i me praem alat siut pinam inamak ba savav vone da qamon samat tak ama sin-ga Ma dangdang nga mon bit nasar aqa. Ba ngarit nges tamga roqori namar ama sin-ga ba ngarit nges tamga bopki qaluri vaurit nges burit nges, burit nges ba banak, lul nga taem ba qalut baba ba qalut toqori nopkias ama lul varom ma qavalam doqori utuquda yak e mesan ba sida qamon samat tak ama sin-ga Kaluri, nopki ama, manga ngamet prut ki kaluri urit nges tiak e mesan ba but pok nama mungirom doqori da vasa qarak e mesan dut palang ga, dasi utal ka dosi utet Utet banak sinamak, tet ba sinamak dinak tara sut navat e pusi. Rasut navat e pusi iqak kan beng. Ma dangdang nga muqundamga da qaveng ba sara vuk savara ma muga qan kaveng savara ma muga qan danak <noise> qinak ut sut navat kiak i veramga niak e engon iqake pusi navuk, ut sut navar aqa i vevam ga niak e engon i qatas ka. Ma dangdang nga roran savar aqa roqori, da ngat tuqudamga Da ngat tuquda yak e pusi da nga tuqudam ga da ngat tuqud damga baba ba da arsaqa sut, dut met toqote da ngar res ki mene me tovanana Di arsut ba samam mene, dangdam mut ba sivone samani yet pone ma upki dopki qarak e dangdang sapsap par aqa, nakt e mesan i sapsap paraqa sut e pusi Sapsap par aqa sut mena, mena mamena mena bap basi mene da qaveng bara ma muga buri ponok savar aqa roqori burutrumat naqa, burutrumat naqa buri trumat naqa bap, ba ng ua vu vit da ngua ni mara uvaski ba suk tamga samak bosi dangdamga vara ma muga, saqi. Sivone da yare rasut navar aqa Rasut navat kiak toqori. Rasut navar aqa dinokosi ut met namak savone savavat duri monak beraq anas Basi qalut bap dasi yekt ama bangagi. yekt ama bangagi da qalut bap, nakt ngua met tam mena, ngua met namani yare ma lavo Ngua met tamena mar ama arot ba ba sarovone me latu vamgi da ngu vinam. Ngua vinam inamak ba savavat iva ngu manatam dinak ngua nari yarei riknas bari nam nani adul toqori va savat e nong Rituqun ime nong yak mene mat latki Dap tameri vari sut nani me qayu dinak koir nak tu sut navar aqa me nong. Ta sut navat kiak e nong doqori mani ama ngarakt ka Mem e lavas kana me eremas. Ta sut navat karak e nong doqori. Utmet samam ena sut ponok kana duri ponok savar aqa me nong. Utet par aqa roqori butet paraqa roqori butet paraqa butet paraqa ba nakt ngua veng ba vit ba savone savat karak ama muga qan Ngua weng savat karak ama muga qan. Dangua met ba savuk sa gua sin-gi da ngua ram saqarak ama ngaretka sa qarak e nong Dame vagini qarap sanas di dang dam ga samani ama ngarat ka da vak pit Vakpit ba qat beng bavit ba ba qi qaman garektsamani ama gotka Kaman garektsamani ama got ka dut tet nasor aqa roqori. Kiare ratet nasoraqa sama sut lamgana ba rik sut navar aqa. Ngo da qalengo roqori ba nakt ar sa ngo ina vuk da ngua ral ama ponok dut tet paraqa roqori ba ba yare rit tap mat nama mung saqa Ki qa da qan beng, qam naqa roqori da qalut kalut ba ba me varak ka man galam ut. Varatki qaman galam ut da qalut Urik sut nani aqa roqori, me nong, buri sut nani aqa, buri sut nani aqa, buri trumat mavangam, nani qarak e nong Yak di qoir aqa Ritpas pat kiak e nong ima qaseng mat Ba ba qaliut bap but meri namak savavat. Qalut kia remena nokop Nokop kalut mavangam, koir anga lat nokop. Koir memar vang lat nokop kaliut toqori bap, ngua met tamani yare ma lavo dopki yare ma lavo disi qalera bap ba ramet naveramgi. Ramet naveram gi ba simene nak dari Rat tuquda yak e mesan. Soqopta roqori. Qoir anga dangdang Ramuqudamga ba simuk, rat tuqudamga bara tuqudamga, ba ratuqudam ga roqori ba sim uk da qamon samar ama muga latka Kamon simuk sama muga latka vas da yanga ma dangdang da nga tir na qarak toqori mara ma latka, ngarit mot na qar ak, ngarit mot naqa baba nakt dangdang da arsut vavit ba sagalam da Arsut sagalam da da qalut ki savat karak e nong i rit mot naqa. Rit mot naqa rake nong Rit motnaqa barit mot naqa ba ba ra valang ga. Tavalang ga nakt ta ral ka ba savone savavat ba ra monak beraq anas. Ta vodam bara ma udasem ma guminesem nama lipki namak da yanga meda rik nekt manga namuk ba savavone da qalut da qalut pone toqori nokop dap ti monak karak Da yanga meda yak e mesan. Mesan da qatram qat tilak nap pang nang kana me nong dame engon me mulun dime meren Meda yanga da ngat tilak napangang. Memari ngi rak saramga di ngi laqa dopki ngi valang ga qopki me qoir da qoir Ngirak saram ga di memar ingi qopkisa Marmar gisnang doqori nokop Ngit palang mat nanga yanga. Ngiat hagot paranga var ak ke qunung da qalut toqori. Kalut bap nakt saram savar ama dang dang inak nga tuqudame e pusi ba ngat tugudam ga samani me mesan. Du tuqudam nasraqa. Ut lilak, but tilak ba simene diak ka sut navat e qayu. Daqa met par aqa basa soktamga clut talka disi utet mam mena. Utet mena, bu tet mena ba utet mena ba simak, basi mak dinokosi aka sut navat e qeka. Utmet ba savone dangdam mut ba sarovone sa mani ama qasapki diak kasut navar aqa me qeka, da ngua dubus pamga, ngua dubus pamga ba suk tam ga samak da utal ka. Dap utet ba sinamak dama, yanga ma malur nga muqun da yak, MA malun nga mugun da yak e mesan, si utmuqundamga ba sinamak dut palang ga. Si utet ba sinavuk dosi ngua muqun dak e mesan. Ngua mugun diak e mesan di utuqudam nasaraqa, utet nasoraqa, but tet nasora qa bu tugudam ga ba Koveng bar ama muga. Kosi are raman baraga di sarsaqa sime vagini. Sarsaqa roqori da sap par aqa vit da qamon. Kiama dang dang da ngarik sugut nasaraga, Me voyam gana me kirta nga tuqudam nasor aqa, ba nga tugu dam nasoraga, nga tugudam nasaraqa ba ba sinavuk. Sinavuk dopkisa qoir ngua laga. qopkisa qamon mar ama sin-ga. Da ngua mot berag ama dangdang. ngua mot berag ama dang dang dagam barang di nga tuqudam nasoraqa ba ngat tuqudam nasoraqa ba sivore da qamon mar ama, ama equpki, ba ngarit nges. Utuman gal kanga ma dang dang i ngar it nges, burit nges, burit nges burit nges toqori nani qarake mesan. Ngut nges nani aqa me mesan aaa hak ut nges taqarak e mesan. Sa uri diom ut mesan gi om. Nanet da arusut inavuk ba simene da are ra ruqun nut Vaqaluri dapa seqop ta raret ivitti. Ti nam sivuk nani me qayu. Dara meri ivit ba sivuk dosi rat tuquda ake mesan dap kalut nani ara dap tat tuquda yake mesan. Kana me, rat tuqudamaga ba ratuqudamga ba ratuqudamga ba sina vuk disi ra valang ga. Ta valang-ga ba raralka da rameri navuk. Sa ut davung ut mesan Kosi utet ba simak utet ba simak dinak kiare ranari kal. Dap ta sut toqote dara sut na var aqa, e nong mani ama nga ratka Dinak ke Gebbi qana me eremas ansut navat karak toqori. Durang buri trumat naqa roqori nokop mak par ivat dap uten baraqa me nong. Naqama suruqa me nong, uta-n baraga noqori napangang sogop ut, kiara namak dam mun-gurap mana nem. Utet paraga, but tet paraga but tet par aqa roqori nak nama dul ba ba simeda sapsap par ak samam mene nani ama dul. Si qare inamak ba savavone sagalam ut. Burutrumat naqa buri trumat naqa ba ba deng bar aqa roqori, yake dang dang. <hesitation> e nang, bu tan baraqa butar baraqa bap. ngua ruqun nara. Kale roqori dapa ngu veng, Da ngua veng. Kare bekt nakt ngua veng ba vit. Ngut beng doqori, Ngua qop ama nabitki da ngua sangar, da ngua ral ama sin-gi da ngun beng. ngun beng, bang ngun beng ba ngun beng ba ngun beng bavit nasot karak toqori sa gu sut lam. Nguk sut navar aqa. Dangdap dopki me are imak dama qarot ama sutlam baraqa dap aingo du ngun beng, ba ngun beng ba ngun beng. E sama gilini va qaret haman nut. Qopki ngua dakt sama ngaratka Ngu dakt sama ngaretka saqarak e nong dame vagini. Kaleqa galadang nango da ngua mot naqa, ba ngut mot naqa ba ba ngua dakt sama ngarkt saqa da suktamga samak samar ama dangdang. Samar ama dang dang doqori da me Gebbi qana me Eremas an balang karak. Sias ma dang dang ngaret mat naqa. Aingo di meva gini. Arsa ngo roqori ba samamena da ngua, mar kalan mut toqori navat karak e nong i ut palang ga. Ba qalut toqori nokop sa ba. Sa ran sama mor ama bangagi roqori sa, yare ra ruqun nut iva uron da yet e. Tamome nagap ba sinavuk. Dangdamut ba sivone dut ter inamak ba saro mak dut man gal ama lavo darit tuqun nut toqote ime ma lameqa qameri namak. Dapa utet inamak basa urani anga nganga matki duri ngip nas. Uteri inamak ba sava vat ola qalut ut mes toqori. Utmes duququ vat duququs dut monak bevak anas. Ut kuk bevak anas na yanga mat mas kiare ravodam. Ut monak berak anas iqoir angot mas navar alat. Qoir anga lupki nokop, ma kut pat ngararang gana ngana ma kaukau ma rangam nakop, ma valol nakt savat kiana savone nokop kiak e mesan, me mesan ngana ma kiak e nong. Ngu monak beraq anas nguana yare ma lavo bonak vas diak galam mut toqori qa rarat ut. Yone ra nam savar aqa roqori. Qalut bap ba qalut toqori. Kalut gal kiane banak pas di ak nak. Kat naing bat toqori va gat tal nga. Kalut bap, kalut bap. Ut met pavit ba sivone savat yak pone a var ini ba qari vone. Qaluri vone var yak a varini. Kalut par yare ara var ini da qalut toqor vayekt ama qat namitki, roqori napangang kiarovone sake rim. Kalut par yet ama qata a mitki ba basi ar sare ama lavo. Ar sare ma, lavo bas mamene da ratudan naveram gi ba sina wuk. Sinavuk da rasut navar oqa qosi me nong. Tasut navat tak e nong disi ri ponok savar aqa roqori napangang bap. Koir utram i ramasana naga bakt si gamet naman nara. Kamet taman nara bosi ramet sanvuk da rasut ravar ak da qari bas tam da saqa vone vavat but monak ka. Kiare rasut navar aqa dopki ngua tare i nagak ka vengdam ga navat tare ma lavo. Ta vengdom ga roqori sam amene dara koir ta valang ga dap ka tuqun dara qop mararat da eilan ba savone sagalam mut da qalut. Kalut toqori bap ba nokop kiare ma mota ra ruqun iva rivalang ga nokop. Kaleri na manaqot par aqa dara valang ga. Roqori but monak beraq anas toqori napangang. Baqaliut nani ama ngang matki va yaran nani ut. Va uret saro mono dama garaska aron. Va uret dama garaska aron sara mono nak. Gal kiaromono ma qulum da mat kiani ma ngang marini nakop. Kalut bap, qalut toret gal kiare ma lavo nani yet ama ngang matki va raret tavit nak sarovone samani ama isit. Kalut bap ba nani ama kar kia man nani ara. Ma kar kia man nani ara dut met ba sara mene samani ma iqumgi ba qalut imene uri tor. Kalut mani ma igumgi uri tor, ut met nani ama qun-gi sara mena savavat ba qaluri mene uri monak berak anas. Uri monak berak anas bap, nokop paras nut but manatam. Kalut ivone gal e kirai bap banokosi vas dare ma lavo galam mut. Kalut toqori nokop mani qunung. Kalut kal tiak i aramgi. Aldap tak ingun. Kalut bap. Kalut bap are ra veng dama qurem beraq aqa ba qak san doqori nokop. Kam morkodang dap sangura rang. Ma lavo da nokop ama iniki nara yi nokop paru vas. As ba ba qaqut kaung. Manaris naqas as. Kalut ba banokop pas diak sa dangdang dut met kim mena roqori napangang. Dap ka tuqun nut savat e pusi yak mene qa veng. Kaveng bar ama muga. Dut met savar aqa dut trumat naqa roqori. Utrumat naqa na qar kanga ma panok kana ba ba rat tan baraqa roqori nokp. Kalut toqori nokop gal tare ma lavo basa qarak e nong i riponok savor aqa. Ba rat tan baraqa roqori ba galamut. Qaliut bap. Qalut toqori gal tare ma lavo sa qarak iri ponok savar aqa me nong. Ri ponok savor aqa, bari ponok savar aqa bap nakt koir anga dul. Koir anga dul da rarak nango sarovone. Tarak nango sarovone nani ama dul buri trumat naqarak toqori me nong. Ap banop ta valaga da qalut toqori galam ga me nong. Inavuk da ar sa karak e nong toqori napangang. Da qalut nokop ut muqun. Utmuqun sangara rang dap ti trumat naqarak toqori na qar kanga ara ponok kara, bap. Na are sara ba samamene nani ama, nani amat mas navar alat. Ramet ba ranges tama qalun inamak ba savone beraq qut, duri monak bevak anas toqori uroganise sam garak e, enong doqori napangang. Ut monak karak e nang doqori napangang. Tare rituqun iva vat duququs duri monak ka sop disa qoir nak sa, sa qale qa mara ma kabala naksa ma mega. Naksa ratat mat naqa naksa vutas. Da qale bap, ma ngang matki rekt kiaman naniut, dut met tanamak. Ut met ta namat sare sa vavat da nokop pras nut. Nakop koir anga lat. Kar nga navurarang. Ba qalut toqori. Kalut bap par ak ke qunung napangang da qalut. Kalut ba qalut ba qalut nakt tak ka ruqun nut va arsut simene uri nam nani me ama isamga simene. Iqala qunung da arsut mamena, arsut mamena ba simene dama dangdang nga muqun damga me pusi. Ma dangdang nga tuqudamga busi utu gundam ga roqori. Utuqudamga ba utuqudamga but tuqudamga bap kiama dangdang ngang ngang nasoraqa iqa tuqudamga qopki. Tuqudam ga me dangdang. E posi ngat tuqudam ga bap ba sinamak da qamon da yaret pit rama upki. Ime sen dadam kamon navoram gietk ama upki ba sinavuk. Nak galamut ime mesan nak tak e pusi qamon samar ama sin-ga burit nges tam ga roqori. Nat ut pok nama mugi da va sa qarak e pusi ba sinamak da yare rit turuk turuka. Ba nakt utet ba sinavuk dosi ama dangdang nga muqun dak e mesan, nga muqun damga bap banokop sa qoir utmet nast uri les nakosa utmer toqori. Rote sop kiak ma kamerivit nasoranga sinavuk da qatras taqarak e mesan. Qak nges tamga soqopka nokop ba ba qanas sat kiare ma lavo do qoir kaung ga meri vit dap yare me da ramanatam saqarang. Dap soqopka qak nges. A banak sap pat karak e mesan kal karare ma lavo iri manatan. Rit tuquni qale ma iski mes sa savarara. Namak, rituqun nango va uret taman galam ngo dosi arongo banak ngua met tavit naveram ama upki ba sinavuk. Nak kaleng ina vuk ngut tap mat nama uran. Ngua nam sinamak dama sutlamirong da qarare. Ra ruqun sap pat karak e mesan na galam da. Karanga ma dangdang disi dan dam nga vat karak e mesan arang. Nak utet, butet, butet, butet nasoranga ba sinavuk koir ngarit nas pat. Dat ngamon samat ama suruqa ma sin-ga. Ngarit nges nani qarak e mesan doqori. Ngarit nges, bangarit nges bangarit nges dopki qaluri sanganga rarang i ngari nges ba bosi urat naram nga. Urik suqut tavok nama muga da qoir, dap uri vok but ualat buri wok. Burit nges, burit nges, burit nges. burit nges bap. Bap ba qoir da yare ra ruqun nokop uri wok nanga mung irom/ Dara wok nama mungirom ma morirom. Koir vastaqarak dap osi urit nges urit nges toqori nani qarak e mesan. Urit nges burit, nges burit nges burit nges burit nges ba ba qoir vasaqa. Kiama dangdang da nga ton ivit ba qamgam nanga mat karak ama sin-ga. Qalut toqori vagini nut sa roqori napang ngang as sa qoir sa vasa ee va ngel navarut. Qalut toqori bap nakt e kak karuqun nut. Rote durusuqut ta wok nanga mungirom bama las. Di ut met pavit ba sivone nani ama mung inavuk samamene berak karak ba qaldam ma mungirom doqori mat karak ama sin-ga da vasa qarak e mesan. Qa valang ga samak, dut talka sa uru utidom ut mesan giom. Utet toqori nokop utet ba sinavuk dut trap par ama nap karop vit, ut trap para ma nap karovit sa dangdam mut nokop. Dangdam mut ba savone savavat, duri monak bevaq anas. Uri monak bevaq anas ba ba utmas nat utmu ut gilirong, ut manatam. Kop utmanatam ba ba ngasaqe roqori dasa qalut ut met. Ut met saram mene but kut sate. Eqa galip. Ut kutsat e yak a galip banop kaliut uri. Kaluri nakop. Urit kut saram nga ba vasat da qalut nokop. Koir anga lat. Ba varas nut. Varas mat toqori di ak kamet savar alat da aingo da ngua mevinavuk savavat ba ngu man atam toqori ngua nari ama yuktabat. Nokop are ma lavo da vards nara dap are ramet na vevamgi nokop ba ritor. Ba banak taman galam ngo, iraman galam ngo sama napkaropvit ra valang it. Ngua met namanara imene ritor ba banak koir nguat tram i nagak kat nges da qa rak para it dama dulka es. Karak parit dama dulka es da qaqut mit nama sin-gi nakop. Ngiat trami yi dama deng baranga ma napkarop nokop. Na yanga ma mesan va ngia naqot kari napangang mamar iva ngia tet ngit sut navar anga nokop. Sapsap par anga mavangam di yanga ma pusi. Ngian naqot karak e meren. Meren di rituqun i qale qopkisa i qa ka vin memar. Kisa qavit. Diak diama mar naqa qopkisa. Memar ba bangi les saqa. Ngia tu gia mung dosa me mesan da qoir nganat mon. Sa soqop tak e meren, ma ruqup nanga mes ama meren. Ki me ngia ret ba sarovone samani et pone. Ma saragi et pone di soqop nga me mesan. Bata ma surunga nak ma mesan. Rituqun i qale ma suru. <noise> Tiare meda ratet sat ba rit palang mat na yanga ara mesan doqori. Kale meda ratu ara mung nani yanga ma mesan. Ti valang nas toqori nak. Kale Meda soqopta ratas kianga ara mesan. Memar iva ngiaret ba ngirak saramda qopki di memar qopki ngia mas toqori nagalam da. Ki yare da memari bap basa ri les sa yanga ma mesan sop toqori ratas soqop toqori ratas kianga ma mesan. Nokosi simene di are ra valang ak simene banokop tame, namak saqa da radam naqa meraqut kiara muk. Dasari les sanga nokop. Ti les sanga nokop soqop toqori. Taem irote ara dangdang. Dap ti tuqun i qale qopki arong nirong qopkisa, guveng irong mes. Sa mamar i ngia ran bavat da ini ngari ngareng dak sange savat kiak ama ngarek uvas. Kiarong at dangdang irong. Sosaqa qaret kalani sirong da qale memar iva irong somodam bat naranga ma mesan, ngari valang mat nanga. Da qalut toqori sa sabangang memar nokop. Memar i vast tanga dangdanga roqote sanga mesan-ga iqamar a vamgi bevaq ut nokop. Ba ba nagak i vastam ga saqa galam ut banokop uri monak ka roqote. Dop memar iva uret sagalam ga roqote. Dop memar iva uret sagalam ga roqote dinak utet toqori nani mesan. Mara qalut mani qunung doqori, sabangang dinak memar iva uret tamena sagalam ga, Mamar vu ruqun naqa vama bangagi dut tet. Utilak napangang. Utilak toqori napangang mamar inak maraqarak nange da memar iva marmar gisnang Mamar ama gisnang, mamar iva nge da ngia naqor ama mesan, memar iva soqop nge ngit tal ama urat nama mesan Mamar iva qale, mar i soqop nge. Dame ak nange, Quval vamga nange va ngital kianga ma mesan. Dapa ri valang mat ri valang mat sada ngat pas kana ba qale qopki. Qopki me ma gomeka nange diva ngi tal kianga ma mesan. KAravuk toqori utilak nak. Utilak toqori napangang banak sivuk. Luluai ruqup ama abek naranga ma mesan. Ma napkarop. Kiak katal om. Ak ka tal aom ama abeqam nama mesan dak katal la om nama abeqam namauran dap ma sarakt, ma nap karop sa aingo du ngutal ama mam sagak enong kana ma pusi. Dap memari ama mesan ama meren irong dap mamara rat taram ratas irong di rituqun qale. Qop ngia tet ki vama pam gana ngara rem di ngit ben mat ba nokop ngi ben mat ba nokop ngi palang mat Kianga ma dangdang di memar iva anigi dinokop ka ruqun dirong ba qanes tal olirung samak da qatas irong doqori. Kavalang nas nirong. Tiarong ama meren irong gal ta mor nak ama ruqup ama et. Neram gianga ma pamgana irote ngat. Kianga ma mesan dama meraska vam nga mes. Tanga ma mesan. Nge da galam nge rote ama e valam. Ngias anga sarat ini navat e mesan galam nge e valam. Kop e mesan ak ama meraska vamga Tianga ma pamgana. Qopki meda rituqun iqale. Memar iama ngang matki yaret da qi ven kaung. Ngiat naqot kianga ma ising danga ruqup nara meda yare meda qoir tataram na yanga ma ising, qopsa ma ilak qit, kamet da qaven naqi Meda ak ka i qararam naqi da qametda qasut navar aqi da qarir da qa sangar aqi Bevak ama lavo bari monak ki bonokop are da meda ratet darit sut navar anga roqori. Mar i rit sangar mat nanga. Karkanga da ngatir navat kianga ma ising ba rit sangar mat nanga roqor. Mamar iva nga kar da yaret sivuk di qi sangar anga udem ma ising ngem. Mari yaret ba sivuk dosi qi sut navar ekt dosi risut navar ekt. Kale Kari yare ratan nete ruqusit ba sivon da ra sut navar ekt. Tasut navat e mesan sap par aqa da dang damga mani ama qanqan-gi. Dangdamga mani ama qanqan gi banak. Yak e Doman mat kiak e vulak mat e ama kar da qameri navuk da sap paraqa nasat kiak e mesan di kasut navar aqadi rekt damaga kiayi meda qatakesa gos nama maqa meda qat mot naqa. Da arsa irekt maqa namat karekt ama ngang matki. Sap paraqi vavit nasok karak e mesan da qavalang ga da vasat suqut iva qan beng pat karet ama qanqan gi da qoir. Nokosi ratet inavuk ba sanavuk. Ra sut navat tiet e ising da rasangar aqi Qalut toqori nokop Ratet galam mut, Mani utram da mani uri nan da tiak e mesan iva uri monak ka. Ba nakt yayom an monak kiak e mesan dak e ising da ra ralki sarimit Bama langini roqori ba vasat. Tori rasangar aqi roqori diva ma langini saqi ba vasat dara valang gi da ramu asnang savat kiayom iroqote ram me rasangar kiekt. Ramaski. Tanga ma surunga ma ising. Marangia tet bangi sut navat e ising, mesan, pusi, meren. Kale, ritugun qale ma qalanang-ga nanga mes. Yanga ma sa mani va yak dasa mani va memar toqote dapsa va qaron namak sa. Sa qaral kiaret, sa rote da ngua nari aldap sak ngua rang yo nak qak namak ba bu tet toqori savar alat. Utet savar alat ba samamene. Dara valang ga berak ut but monak ka but maska roqori. Da qalut toqori ut nara bap nakt tamet pavit. Tamet pavit naman nut savavone sa vavat da qalut da ra monak berak anas.